So tawi aɗa yiɗi dognude puccel njamndi, a waɗɗoto e dow he, njooɗoɗa, njaggaa kallaaɗi ɗi haa daro haa loosa. Ni woni kooyɗe ma ɗe, pawaa e dow ko bedilta ko. Nawa gootal yeeso, gonngal caggal, gootal yeeso, gonngal caggal. Ƴeewa loosa, mbasaa wuuraade.